କାଇନ୍ଡନେସ ସବ ତୋ ରହା ହୈ ପାଣକ ମହେଖା ସଵଯୋତା ଦ୍ଵଯା। ଜ୍ଯାକୋ ଅମନେ ଟୀକେ ଦ୍ଵଯା ଦେଖେଲେ ବୈକଵା କାଇନ୍ଡନେଶ କୋ ଆଜେ। ଦ୍ଵଯା ଭାଭୋ ଦେଖେଲେ ବାଵ କୁଛ ନିଜ କୁ <noise> କାଇନ୍ଡନେସ। ଦ୍ଵଯା ଦ୍ଵଯାଲୂ ଜାକୋ ମେଂ ଦ୍ଵାଯା ଭାବୋ ଦେଖୀ ଥାମ କୁଛ କାର୍ଣ ନହୀଂ। ସକୋ ଆଜେ ସ୍ଵାଯତା ଦ୍ଵାଯା ଇସ ଭାବୋ ଜୀନୀ ସୋଈ।